Bonbon misy mamy, misy mamy be, misy matsatsotsatso, misy bonbon mafana, misy misy tahony misy tsisy tahony, misy bonbon malemilemy kara siligaoma ave misy bonbon matsatsotsatso.